Malezy ndreky zen̈y nahazo ny fahaleovan-ten̈any izy taminy roaôme iny taminy telopolo raiky amby aogositra arivo sivan-jato dima-polo fito amby tôna zen̈y. Tamizey mbola nangala ny anarany federasiô Himalaia fa avy eo izy zen̈y manjary Malezi amizey taminy avy eo sivin-jato tsota polo telo amby nandritry ny redegrasiô Singaporo Sabany saraoa iaby in̈y.